Nokku fuu ana jogii defirɗi tew ɗi ngaldaa. Ka masin muuɗum mo ɓe mbiyata fuur o, oo kaa ɓilan ɗum kañun duu e kuran so tawii a won. Nden kaa ngandaa tew o ñoƴƴaa buton nden kaa deffoo faa ɓennda. Ko heewi e <hesitation> nokkuuje ngalluuje ɗee fu, ɗun woni ko <hesitation> gollirta non.